Pikipiki hamu n'obugaali nibyanguha kugurwa tibikuseera obu okugya kubigura kwinganaingana nk'amamotoka kandi nibika hara nambere motoka etasobora kuraba pikipiki neerabaho rundi egaali neerabaho

Ebiiruka ebya kayoora nka bbaasi na teekisi nibiheeka abantu baingi muno numugenda mwikaliire kubi abandi numuhimbangana obwire obumu abakubivuga tibakukwata kurungi aba abakugenderamu tibakubaza kurungi n'abantu

Mu kwetaba mu bikoosi ebibi mu kicweka kyaitu abaana nibarugwamu obusuma abakukira obwingi nibarubata ekiro nibatandika kwiba kandi n'abaisiki nikibarugiramu kutwekwa bakaruga n'omu masomero bakazaara bali bato

Obutumwa obu nsobora kuheereza omuzaire owaine omwana w'obwojo owaagenzere omu bisimba nukwe okumugumya n'okumuhabura asobole okugonza omwana ogu n'okumuha ebyetaago ebisemeriire kandi n'okumuha emirimo nukwe asobole okugaruka muka akateekaana

Kikuru kusomesa ensinganto ha kahuka ka siliimu nukwo basobole okwetegereza emiringo ei ei karukurarangiramu kandi n'egi ei basobora kukozesa okukeetantara

Mu bwire bwange obw'okuhuumura rundi obu ndukuba mpumwireeho ngonza muno kusoma ekitabu kyange ekya Korraani omu bwire bwange nkira muno kugonza kwikara ha musaara gwange ninsaba rundi nimbaza na Mukama Ruhanga wange

Tusemeriire okunywa sukaali entaito nukwo tukatangirayo endwaire ezikuleetwa kunywa sukaali enyingi na itwena nitumanya ngu obu okunywa sukaali enyingi noorwara endwaire kandi endwaire eziso ezitaina na mubazi so kurora twatunga obwomeezi oburungi omu bwire bw'omu maiso leka tunywe sukaali entaito

Obu mba ntakabyamire nteekaniza engoye ezi ndaajwara ekiro kya nyenkya obu ndaaba ningya kukora nsaba ndora abaana bange obu baraaba babyamire kurungi mbasweka mbainganiza nkinga orwigi obu ruba rutakakingire mmalirra mbyama

Okwetaba mu bikoosi ebibi omu kicweka kyaitu nikirugwamu obusuma nikirugwamu abantu kwega engeso mbi nk'okwita abantu, abaana kutwara enda bakyali bato okuhamba nibyo ebizibu ebi

Batererra abantu okwombeka ebyolooni kwombeka obutandaaro n'okulima ebiino ebiina by'okunagamu kasasiro kutangira oburwaire kujanjaara omu bantu

Tusemeriire kukora enkurato nk'omu makeleziya n'omu makanisa nitweta enkurato z'abensinganto nitubeegesa eby'obuhangwa kandi mu masomero naho tesemeriire kumamu ekiro tubaikalize aboojo n'abaisiki tukabeegesa haby'obuhangwa

Ha kyaro kyange amasasi obu gaba garugireho m nsobora kumanyisa ab'amasanyarazi nukwe basobole kwija kugagarraaho obu nibarora kiki ekinyakuleeteriize amasanyarazi ago kurugaho obundi ewaya esisikaire rundi omuti gucwekere nukwo ekizibu eki bakimaraho amasasi bagagarraaho

Obu nyehurraamu nk'oburwaire rundi obujwahi mu mubiri gwange mbanza ncwayo ebisaka mbanza nyesabikira mbinywa obu birema kunkorra aho nuho ndubata ngendera mu irwarro bankebere barole kiki kyenyini ekirukuntalibaniza

Abazaire baine kwegesa abaana baabo bakabagambira bibi ki ebinyakuli mu bikoosi ebi ebibi bakabeegesa bakabaha ebyokurorraaho nukwo abaana abo bakaba baana b'omugaso mu bwire bw'omu maiso kandi bakamanya bibi ki ebiri mu ku mu bikoosi ebyo ebibi

Tusemeriire okukora ebitebe omu kyaro kyaitu rundi omu kicweka kyaitu kandi tusemeriire okwekambira okusabaga obutoosa nukwe twerinde okuleeta obutabanguko

Twine kubagirra embabazi nka isitwe ow'omwiguru habwokuba nitusobya tuli bantu tujwaire esagama ntusobya kandi nabo nibasobya twine kuganyirangana nukwo tukaikara omu businge nk'abagenzingana

Omuntu owaabiihabiihirwe ayehurra aine ekiniga kingi muno kandi ekiniga kinuuna obu akihurra kimwikara ha mutima nikyo noosangira obwire obu kukira obwingi aguma naahu naazizimbuka naazizimbuka habw'ekiniga eki aine ha mutima

Kuganikiza abaana baitu enganikyo nikibaleetereza kumanya ebyaira ebyabaireho kandi n'enganikyo omu nizeegesa abaana kwerinda

Ebikoosi ebibi mbisiisa bita okwegesa kw'omwana mu bikoosi ebibi ebi nuho abaana batandikira kunywa enjaahi kunywa n'ebitokooza ebindi byona ebikuleeterereza omwana kuruga mu isomero n'abaisiki bakatwara enda ezi bateegondiize bakyali mu masomero

Abantu baitu abakuru ntusobora kubatamu ekitiinisa nituraba omu kubahuliiriza eki barukuba nibagamba rundi eki barukuba nibagonza obu tukuba ntusobora kurora twasobora kukibakorra obu barukurwara tukabatwara mu marwarro bakabajanjaba obu barukuba nibagonza ekyokulya tukakibaserurra bakalya

Njaguza ebiro bikuru mu kicweka kyange obu ningura nk'ekintu ekintakizire kugura nk'omukubi gw'enyama rundi kugura orugoye ruhyaka nkasemererwa na bagenzi bange nkakora ebikorwa by'okugaba nkarora ninkoonyeraho omuntu rutakwesobora mu mulingo gumu gw'okujaguzi ekiro ekikuru

Kikuru muno kwegesa ensinganto omu kicweka kyaitu akahuka ka siliimu nukwo ensinganto zaitu zeerinde okutunga akahuka ka siliimu kandi abo abakaine bagende batunge emibazi

Omwebembezi omurungi aine kuba naabaza amazima kandi naatiina Ruhanga aine kuba aine embabazi n'okwenihira

Enjura obu eba neegwa ntaaha omu nju nyikarra obundi n'obundi mbyama habwokuba nimmanya ky'akabi muno okutokera omu njura rundi okuzaanira omu njura omu njura habwokuba noosobora kurugwamu enkuba kukuteera omu njura nyamwingi eyeekuba neegwa

Amasomero gasemeriire kusomesa abeegi abanyakwine obulema ha mibiri yabo batarukubasoroora kandi obu nigabagarraamu amaani ngu nabo bantu ab'omugaso mu ihanga lyaitu erya Uganda

Abeebembezi bahandiika abakozi abasobora kwikara nibasemeza ebicweka ebitali bimu na bimu nukwo balinde obuyonjo kandi beegesa abantu n'emiringo ei basobora okwerindiramu okurarangya kasasiro hoona hoona

Abaisiki baine kugenda ha isomero nk'aboojo habwokuba ebi omwojo arukukora omu Uganda yaitu muno n'omwisiki naasobora okubikora nka ki omwojo naasobora kwombeka biro binu n'omwisiki biro binu naasobora kwombeka nikimanyisa ki ngu omwisiki eki asobora kukora n'omwojo nawe naasobora kukikora

Nikuyamba kusanga orwaire oburwaire otakabutaire omu baana ab'okuzaara oba obol aba ine munda yaawe obu okuba omanyire nkooku oyemeriire

Omuzaire ogu ayete omwana we ow'obwojo amwikalize obu kiraasoboka nab'oruganda bahane omwana ogu kandi bamwoleke ebizibu ebiri omu bisimba ebyo

Abeebembezi mu kicweka kyange bakizire kweta enkurato nibasoborraaho abantu eby'obuyonjo n'emigaso yabwo kandi bakizire n'okurubata mu maka eka ha ka eka h'endi nibarora eby'obuyonjo nk'oku biri owaataine latrini nibamugambira ngu ayerinde kiro kindi obu baliba obu balimusanga takagyombekere nibaija kumukwata bamutwale ha pooliisi

Omu kyaro kya kyange obu amara obwire bwingi atagwire njura mmh nta mbyara obusiri siri obutaito taito obwa haihi n'eka mbaasa ninseserraamu amaizi mu buli bwire bwa rwebagyo nukwo nsobole okutunga ekyokulya omu bwire bw'omu maiso ntalindirra enjura kugwa

Obutaba na mirimo buleeteriize abantu b'ekicweka kyange kuba basuma abandi baaba baamalaaya

Abantu baruga omu byaro bagenda omu rubuga bagenda omu rubuga habwokuba o-o-o-oh obwomeezi bw'omuu rubuga bwo burungi eh tubugumangaine muno nk'obwomeezi obw'omu byaro mmh mu byaro emirimo nyingi kandi mu rubuga ho obwomeezi burungi abantu nikyo barugira mu byaro nibagenda omu bibuga

Kovidi ekatabangura bbiizinesi omu Uganda habwokuba obu yaizire amaduuka agamu gakakingwaho nukwo oburwaire butasobora ku kujanjaara

Nibatwara kurungi emirimo abantu bakukora enungi neebatwaza kurungi

Omusiri gwange mbyaramu ebihimba mbyaramu n'ebicooli hanyuma obu mba mbyaire ebitakuli nteekamu muhogo mu bitakuli ebitakuli obu mbiihamu muhogo esigara neekura

Tusobora kwetantara emirimo yaitu kununka nunka obu nitwogya engoye zaitu kandi nitwoga buli kiro ntu lengaho n'okwerinda oburofu bwona obukwija ha mubiri gwaitu

Omuntu owaabiihabiihirwe ayeehurra kubi muno muno ayehurra obwomeezi bwe bwona bwatabaijuka ahurra akasasamaro kaijura omu bwomeezi bwe asaalizibwa muno muno muno kandi aba naayetaaga kuhuumuzibwa kakuba atahuumuzibwa asobora n'okwihirraamu n'okurwara